Sääntseq mere veereh eläjäq tsirguq ommaq näütüses kajakaq. Ja nimäq saavaki kõgõ rohkõmb süvväq niimuudu, et na lätväq vii alla ja püüdväq paar kalla hindäle.